Ia, fômba fikajian̈a maso beka zen̈y izy tsy malaky marary, tsy de mizaha raha mazava zen̈y, zen̈y voalohany. Aviô intsaka eky zen̈y fizahavan̈a ekiran amy andra mahiziky ze zen̈y ten̈a ny mamparary maso. De ialan̈a zen̈y raha zen̈y ndreky fizahavan̈a sôratra madiniky amy mahiziky koa zen̈y. Ze zen̈y tsy atao ikolokoloan̈a maso.